Zaho aloha laha aminakahy, sarosarotsy avao ny hanova gny maha zaho ahy satria gny maha zaho ahy iny, iny ny ahaizan'olo anakahy. Sady koa fa iny nanamboaran-janahary ahy, la njanahary avao ro manova an'iny fa tsy olombelo na olo hafa. Na zaho tompony avao koa koa mafaky manova azy lote- laha te hovako i.